Este porjempl teketiaꞌ paronni kwante bueno mas o menos to tapchi sanaor también za yaa choꞌ sintotel guiribraown lonin wantə este pues signare lechug, este <hesitation> repoy, yirinoche want yaax bueno.